Ny fomba famokarana traompetry feo da amin'ny alalañy pistaôn. Izy mañovanova feo mañabo da mijotso arakaraky lay ritma itondrateña añazy zañy.